אלא תקדמת גר אסבוע בילזמן וחדה נדירה היא נשוף ווש קיין שי חאגה מומנה ווקעת בחר קראראת חדיתה ו שנו كانت נתי'גתה ו לא שי חאגה كنت חאיף מינה כיפאש דאזת נהאול נסתאפד מהאד אלפרסה באש נרג'ע לווקטי אלחאלי ו נדיר אחקתיאראת אחשן ונתפאדה אלאח'טאא לי שפתום מומכן חתי נכתב כלשי בדפתר באש מין נרג'ע נكون ערף שנו גאנדיר לו חתי ו tkun ס'ג'ירה ח'טאר יג'יר בזאף אה אה.